﻿Yani bud’in gha Sinni ndaka Umma, ɗi Vinahyi, ghani yani bu ghi Layi ɗi C’aC’alani hyi wi ta wuyana, to kulina taba komi <hesitation> Sinni ta ummau to amma ghani ba wi ƙulhini ɗahyi, tofa Sinni ma a ndaka tsiga ta kuʒa p’iyatu yuuwayu, ko Wulthuwi niɗi bughiwi, ghani ya kwa, wa ku Umma kullini khin Lthini, wu ndaka tsiga khin Lhunu, amma wa tsugyu khin kulini khin Lthini, to wu naka tsiga khin subau, mɓandana, Subanga ɗin subu wu nahyiya Sai khin kulina, to ɗingha yani bu wu nei Suban ya U’mma to to maʒipa Sai khin ƙulina, Wulthina ni kayana, ghana lawa idin ƙulina, Wulthina ni kayana, ghana lawa khin ƙulina, wu ndaka tsiga khin lthinu, Subanma subu wa yawa khin Lthini, ghani kwa di kuchina, hyin ndaka tsigu khiu Lthinu, ɗin yani bu wu nahyi dai kayana Sai khin ƙulina, to ƙulina tab-taba biya jana taba ƙulini ga taba biya arʒkin ɗi yuuwai, wa kwa khin ƙulina, wu ndaka tsiga khin Subanu, wake, p’a ƙulinima ƙamu ma'wu ndaka lya bugakasu, wa kwa khin ƙulina ɗin yani buwi nahyiya, wu ndaka U’mmusu ɗin kulini a p’ala, to komi ko cani ba wu ndaka cinau, wa kwa khin ƙulini wu ndaka cina canu bu ɗaba nayu, cani mbandana wa ndaka U’mmusi ma Sai khin ƙulina. ﻿Cani dinni gwan wa ndaka U’mmusi Sai khin ƙulina ɗin ni ɗi niɗi ƙamu ma Lthikamu ma wa ku U’mma ƙulini khin Wulthu wi, hyin ndaka tsiga khin Lthinu, ghani gma magan ko gwalfi ba bu ƙiƙƙiwi, <noise> to waku U'ma ƙulina, wa ɗa va cani ngin mun, to a,a, hyi ba wayu gali wa ndaka waɗa tigha kumai, wa kuʒa yani bu hyi ƙiƙƙiwi ɗi ghamai to shikenan, taba wu ndaka p’a, ƙulini taba komi ɗi yuuwau ɗinga Suban bu Wu nahyi ya girau hyi kwahyi ƙulina, wana Sinna kirau, hyi kwahyi ƙulina am kodama babu wi jani tighiwi wa U’nm ƙulina, ƙullinite, ta ɓu ndaka U’mmu ghinhyina, to Lthin Subu kwa ƙulina to Lthin ba Lthin ba kirau.